Gam-ga ameh ke inum edi, why ari imang arung oven edunk igo-ri god wor ari nimang mmeh irong oven, igam ngaha amang imeh arong mmeh arong mmeh ifu damaha nne unum eh euigere amang mmeh arong oven arear igbang nge amang mmeh arong oven arong mmeh aseme dene gu-ushi igod buye igam ngee amang agama arong mme arong mmeh ibin mmeh onor uku shin ushie aseme rumah edunk wor anor-igama areme unum. igam nga asemeh asameh mmege ovack igod onor wor uyene mmeh uteh onum ayo-gur inep mma nut igam ngee amang mmeh ase ke ovack aseme mmishi ase unuum ke ovack ashim irumeh nneh ibini-bini igwa wor irimeh igomi-gomimi, adunk imang unom arem oven igod ichi den-nne ngeh ari guma imang unum ire ireme oven edunk amang unum arem oven igod ke amang mmeh ashiga areme nga-ga ashini igam wor ari-nni mang mmeh iremeh akpogi mmeh mmange ekpo kpogi amang oven wor asne nne adan aseme mmeh adan aseme unum wor ivagne- mma nne adak aseme unum wor ivagne mmeh edunk orwidaghi edunk imang unum arung oven igod denne wey anor ashini jeni nne adam ewe amang enwe aseme iveg-nne mma arung mmeh ibine enweh nne unumeh unum mmangsang ire-ruma arong enwe igod-igod ire ruma arong mme enwe ivu rumeh nne yeni mma unum meh asa-seh ire-ruma igwan mme oven gbegaje anor ashini imang unum areme oven gee eyibia denne, wor odor onor mbe ashini unum ire-denne ikpagha